حيوانى المفضل <hesitation> نحب الأسد، <hesitation> الأسد قوي وملهم وعنده هيبة هيك الأسد ملك الغابة يعني، تحتار مع الحيوانات ويمثل قوة وشجاعة ما بين الحيوانات التانية، أغلب فيديوهات يلي بتصور حياة الأسود رائعة-رائعة-رائعة.